اه عطلة أسبوعية مثالية تبدأ بجهوة في الصبح وفطور خفيف، اه جاعدة مع الأصحاب والعيلة، وبعدها هكي طلعك للبحر أو الريف في الليل مشاهدة فيلم واه الإستماع للموسيقى مع طاسة شاي.